Leydi Faranse kanjum woni ɗon to un deeni leyɗe kamaa ba Mali, Nijer, Burkina, Benin e leyɗe ɗuɗɗe e nder Afrik. E Faranse lamirgal maɓɓe e ɓe chubtata de gada goɗɗi duɓi. So taagu e yiɗi laataki Ardiɗo leydi sai nata jam'iyyaru.